Troetry na kangourou <hesitation> hitanay amina documentaire regny, izy mandeha misôtisôty avakeo izy i <hesitation> makaraka i zanany zegny, zaigny misy pôsy am votrakanazy aketo ziska fôtra amin tahiza igny iry zanany alatsany agnatiny votraka akô na izy mandeha <hesitation> misôtisôty igny raha igny tsy latsala fa arôvany tsara be.zegny fahaizako toetry na kangourou